<hesitation> Iahy andrano ao eo ame dimy eo gn'isagnay olo andragno ao zany da gne iabako amign'iendriko magnodidididigny efapolo tao eo zash indreo, da iaho eo ame efatra amby roapolo tao, da gne zandriko magnarakaraky anahy roapolo tao e da gne zandrinay farany amzay eo ame valo tao eo izy.